Miɗon mari babal jangugo haar So tawii miɗo waɗa jaɓde kala ngal ɗiɗi, mi waɗataa jaɓde heɓde bibliotheeke ngal e deftere ɗiɗi kala waɗaaɗe. Ko ndee, deftere ɗe o waɗataa waɗi ngam njiddaare ngal hakillo e ngal rewɓe. Miɗo waawataa waɗude ndaarndude ngal leydi e ndinɗal ngal waɗtude e deftere ɗiɗi ɗum ngal rewɓe ngal waɗa waɗude ngal fiyaangu